يعني ما أدري ك كثير، بس اللي أدريه إنهم إيش؟ عندهم تفتح زائد، عندهم إنه خلاص يعني الإنسان كل واحد هو حر في اللي يسويه، سواء كان هذا اللي يسويه صح ، غلط ما لك دخل، ثاني شيء أعرفه أنهم إيش؟ يحبون أنهم يطورون من ذاتهم، يعني هذا اللي أعرفه.